तुक खूप खूपा थँक यू हा मका खबर न्हसला कि मी तुज्या शिवाय काय करतलाय असला ता खऱयानित तुक खूप खूप धन्यवाद। या ऐजच्या क्लान कोणत कोना खातीर इतक्या खर्चो न्हा जितक्या तु केलय माझ्या खातीर। मका जया तेवक तार तुजी मदत मेलीया आनी या फौती सुधा जेवक तार म्जेकडे कैत नसला तेवक्तार तु मका दिलय सगळा।